زورته وكان زي توقعاتي مثلا اسكندرية ، رحت ه- مرة اسكندرية يومين عند صحبتي والرحلة كانت تحفة بصراحة ، جربت حاجات كتير أوي هناك ورحت مكتبة اسكندرية و <hesitation> ورحنا اتمشينا على البحر وكلنا لب وسوداني ومش عارفه ايه وبعد كده شربنا حاجة <hesitation> حاجة سخنة عشان وقتها كانت شتا وبعد كده رحنا وكلنا آيس كريم عزة أشهر آيس كريم بتاكل آيس كريم عزة فكان تحفة فكنت حبيت اوي الرحلة دي وكانت زي توقعاتي الظبط وأحسن كمان